<hesitation> ndee huunde kaa ana tiiɗi dee. Ɓii aadama jaati ko yiɗi timmataa. Ndeen non, so a finii tan a tawaama won ɗo pinɗaa kaa. <hesitation> alhaaliiji ɗii nii waɗta. Neɗɗo ana haani tawreede hakke muuɗun kaa, kaa heɓude ɗun woni ko tiiɗi. So ngoonga Alla ko neɗɗo yiɗi kaa fuu ana haandi hen.